نفضل نعيش في قرية صغيرة على أنى نعيش في مدينة كبيرة، القرية عندها برشا مميزات اللي أول حاچة بتكون في مكان هادئ مكان رايد ما فيش وبرشا ضوضاء ما فيش وبرشا تلوث اه برشا خضار برشا طبيعة تح تحس روحك مرتاح نفسانيا تشم هوا نقي، على عكس المدينة اللي كلها كلها حس والكلها برشا برشا برشا تلوث.